Sarotsy tanterahy aloha ñy tena hiaiña tanteraky añatiny ñy filamina aminy ñy fiarahamony <shushes> ao. Tsika nataon-dranañahary samby aminy ñy vetsevetsine <shushes> ,samby aminy ñy fandinihany ,samby aminy ñy fiaiñany ,samby aminy ñy raha ilàny ;nefa azo tanterahy raha zay aminy ñy fomba hafa ,añanava <shushes> ñ'azy ,aminy ñy fitantaña zay ,aminy ñy fitondrà <shushes> misy an-teña.